یتہٕ چِھ کینٛہہ قسمک سمندری مخلوق، شارک، آکٹوپس، سی ہارس، ٹرٹل، سٹار فش، کریب، گولڈ فش، سی لائن، سکویڈ، سیلز، کریفش، ڈولفن۔